أفضل قضاء ليلة في قلعة عتيقة. لأنها تعطي شعور بالغموض والتاريخ، وكل زاوية فيها تروي قصص من الماضي. أما الخيمة على قمة جبل، رغم جمالها، إلا أنني أحب الجلوس في مكان مليء بالقصص والأسرار، وهذا يمكنني تحسه أكثر في القلعة.